وأنا لحالي أحب ألعب بازل، على ال -الجوال، لعبة حلوة وتضيع الوقت، وأختار أكب وأختار تقسيم الصورة لأكبر عدد من البزل وأقعد العب.